Karaha kivà zao na <hesitation> amboa zaigny maloto be izy igny. De maro olo tsy tià izy igny zao, indrindra amy fiainanatsika zao <hesitation> izy zaigny e tsy manjary <hesitation> tarimigna andrano fô maloto satria <hesitation> maloto ô makôta zay. De itany fôgna satria raha hoanigny koa maloto. De zaigny maro be olo tsy tià izigny zay.